Bwong nu te khal ganti emu, cist ganti ang tihi, dome <hesitation> emu gantil eitur a hian. Gantil nasa faw txina, tsumi gantil eitur a gantil ma txuan, ganti idip emu, ganti xin pot ang ay txina, asa istihit ke malian vedewin aron om txina. Tsu vang txuan anu on etur greater ganti ang txiang hi kan mang txina ne, <hesitation> emu til pek bled om ang txita kan mang txina ne,. Greater a txuan box ang dewin txiam dew haa txina ne vea, tsung na ma hian gwa om a. O txina txuan ang nga ia alaw lakol etur bo maka alaw om tel ngal txina ne, ma se alaw om laupon, bled txunga emu. Tsutiang a txuan kan not mea nga, tsuti txuan, kan is tu ang sais txuan, kan not txua txina ne, txumi kan not a tu force kan pek txinta. Txumi force kan pek a til txia ma, ala in not kan, a de, sais de, emu asin, emu a sais om dan ang kan aron txua txina ne. Txumi tu kan txua mea nga a txua kan tel mea ta ne.